Na pincar l’arancioni per esempiu më vjen ment narënxza, më vjen ment çë di, ato kungujë di Halloween, e <hesitation> ngë e di.